Najah nicmate, tehoun totlachihchivilia totlacual pa nahnacasio, de,. de zoquitl qui, quichihchioualo, que, quimeh San Paltolomeh. pueblo con ne yehua quichiuah, inun, inun artesania quichiouah. nochi lo que es xolohten, casvielahte inun, nochi cah vehvei. para tlen muli, para yetzintli, para, para nochi mochihchiua. ompa comidas inun Inun loco pueblo de San Bartoloh uon tehuon. itcouoah oncan totochchivilia tocom, tlotlacual, uo inun. set vechtisqueh pues toco. xovtli u tlo canah yetzintle pues itcoporouah nahnacasio. titzoyuneyah u ca inun te, tictotuneyah toyehuan. o noso tli totlacual, tlit chihchiuah, ompa itcoparouan, amo. itcoparouah sarten porque inun sarten ya livis se lamina. uon neco tehuon ticoparouayah de tloli de soquitl, borroh. ca inun, pos cachi cuali vielic tlacuale, tehuan yen. ticoparouah, tehou se quintzetzeh tlin, tlin quihquicopororu, pero tehuan ticocoparouah inun. casvielah de, de zoquitl, borro porque inun con tlacuale. alivis ca vielic.